والله الكلب يحتاج يعني أعتقد يعني على الأجل نص ساعة وممكن ساعة من نص ساعة إلى ساعة يعني تمرين يوميا وإذا كان الكلب يعني نشيط يعني متل الجيرمان يعني <hesitation> يحتاج وقت أكثر يعني عشان يحرق طاقاته وأنا عندي الكلب جيرمان فبيحتاج اكثر من ساعة يحتاج ساعتين ثلاثة.